Pues in ahuakatl intejuan tikua de ósea de salsa o de chiltlamshakualotl tikchihuan in aguacate nika chiltekpin nika ni pipista tikchihua non tikchihua intejuan tiktoka non chiltlamashakualotl de ijkon nika aguacate okuel tikua intla kineki tikua in aguacate den de chukozhizhin den de criollo in aguacatitos tikua nika sacapaleño nika tlashkal nika iztakl tikua tiktlalilia in to tlashkal o tlamo tiknekiske tlakuaske nika se panzhin den de torta tikua nika aguakal tiktlalilia nejki se jamon tiktlalilia in aguacate de chukozhizhin o de huejuei in aguakalt ijkon cosnsomirua pues non agucate de se plata intejua motokayotia kuahuitl mochihua pero amo okseki mochihua pero intejuan ijkon consomirua in aguakatl tikua de ijkon chihua de ijkon nika aguacate nika chiltekpin tikchihua otikchihua igual tikneki bueno ahori tik tua pico de gallo. Otikchihua nika jitomate nika shitomatl nika nejki chiltekpin teteki huan ti senka in cebolla nika shionakatl tekteki ijkon kinprepararua huan tetekilia in aguakatl yi non yitikchihua in pico de gallo huan ijkon tikua ijkon kishmati nonke ósea non bueno intejuan mitoka yia tlakual ijkon tikayotia tlakual por que tikua ijkon entonces intejuan ijkon mati tikuaske pues san nijkon non ijkon kin neki in salsa nika chiltekpin tikneki den de chukozhizhin in aguakatoitos den chukozhizhin o den de huejuei igual pues de huejuei igual tikchihua igual tikneki den de huejuei aguacates nikan torta pues igual otikneki den de chikozhizhin pues igual dependiendo den gusto ósea kn techhpaktin intrjua kikuaske okuel aveces ijkon huan antes ijkon otlakuaya antes okual otikuaya kalishk in tlashkal nikan aguacate tlalilia in iztakl.